Ireo karazan'aretina fahita matetika amin'ny saka fantatro zao a de <hesitation> le izy manana volo mihintsana ireny, de misy koa le saka misy kankana le izy rehefa le <hesitation> na misakafo ary de mahia foana tsy mety <hesitation> mihangeza izy zany.